Yunu ntayi tava’yo chi kuu ja sao xini tavao siki ñu´u kuu sao yutnu te na xitao yuka ku ja nta santuuyo veeyo, in yeeyo, na in ja´a yunu kuiyo chi yuka tavayo in mi´i tavayo kasao te tenteo taka ñuu, tenteo te in lulu ku´uniyo suani ku sa´ayo in yutnu ta xitayo.